<noise> <hesitation> kusoma koosaidira vasinga visu vadire vakadoma na nchi jaa nje vakatanga kingereza, kiswairi, vakahakikisha elimu ja elimu yadomire vyabowa muntu koo usupatire elimu yakavovafa sana yani kusina da kero kintu chochosi, koo yani kusoma yotakiwa yaani kila muntu itahidi kwakweli.